إي أنت تبيني أسرد الأرقام، <hesitation> من <hesitation> عشوائي من بين زيرو لمية، <hesitation> ستة وثمانين، تسعة، <hesitation> واحد وأربعين، ستة وث- <hesitation> أربعة وسبعين، خمسة، ثمانية، تسعة، اثنين وثلاثين، ثلاثة وعشرين، تسعة وخمسين، واحد وخمسين، خمسة.